Toreet ko tyondo anyun ne kia ne kia ne- ne ne- ne kia ang'eet iin ne kiakeer eng' iin eng'- eng'-eng' soywech chuun, soiik, ko eek tyony anyun ne- ki- ne ki mila amu iin kitomakeere toraa, ka toreet anyun ko tyony ne mii kelek sang, ng'iit, ng'irei ilen rorechiin kaa mii kel- keelek che uki tepchi kei eng' saang kuchotok, ko tyonyi anyun amu kitoma akeere kimootep <hesitation> eng' piik ap soiindok alechi, nee tyonyi kelechoo toraa. ako kale aame pai, amu ma mii as chii akoi koree nyo iin parakut nii, ko anyun tyonyi, toraani ko kimang'en ane ale iin ka mii keleek saang. ane kyoleen ale kipaipait kirorii ng'a u ng'a kimokorarie, keleek chii ko mii sang, ko maa syang'aan anyun atep aule <hesitation> ang' tyondo ni, ang'korarie ako lapati kelecho ol unotok tyonyi ma iin marorie, keleek chii ko mii sang, ko anyun atepe pichu ale ara kipkoamnda ano amitwogik kole olo kelek cha mii sang ko che ikareen iin ko che i sareen iin puunik iin chelolyen ku- ku katuyo ak in. Ng'o katuyo ak ak iin ngong'okiik anda koseseet ko- ko chotok che kareen, alechi anyun ara <hesitation> ang' ya aame peek kwamtoi an, kele olo mii kelek che mii oriit che mii sang ko chotok che iin che riipe kei, alechi ang' anyun ara ang' iin ne ruu kemoi ko kerei, ko keraktoos, keele oolo, maruitos makeraksot iin kelechu, ruitoos sang kuchotok, ko mashangaan anyun aka nai ale kaa tionyi kot kii toraani ko ka iin ripee kei kelechuu mii sang.